<noise> toh – toh Haŋkaŋ magasai bora ga mopadai, di burra kwaidaimo do bunbo zambar hinzaŋ da zaŋgugu nago sabida i'fosai burra madukinga fu hinsaŋda magasai, niga dai safun ka kar fuwoga laidaŋ kasaga kadaŋ ka ziri dinna ziri kala abori, burfoyaŋ kaddi habu ga i’madaŋ ka ziri sabida i’fosai amasidu katarka zibi zama kwaraino. Ehinkano kadai burra habun da afa din hadunda afa ga wadin nimadaŋ, dindaŋ safuno karkar safuno taikufu ma sintin tusiyawo, da mantai bur chindi i’gadaŋ ba ragga ka tusu, baŋkaŋ sinda wadin burkaŋ sinda mopa di burra gwaŋdamo burra madaŋ ka tusu, haŋkaŋ go bursai ingano burga gwaida burra si gwaida haŋkaŋ si nisai. Burchindi ma disinda wadin dumo i’gahinka habunda habirji i’gahin kadaŋ habirji ka habu dinsinda mopa dingaŋ da mo nimadaŋ inga katai, bursitai haŋkaŋ si bursai kuma burra gabimai no burra ga kai, burra si dakai haŋkaŋ si bursai bursinai bursinga bon dorandi kanai kaddin na tai, zama i’fosai wadin dimo aga burra daŋ haŋkaŋ bursi ba burmatai ra. Din baikulumo burra makai katai hankan go burra sai, burra masinai hankan wanai filanatai kaddainatai sabida i’fosai ba burra kambaize burra maguna i’maŋ to charai, burra masinai haŋkaŋ wanai fulana dai kulu kadday na dai, maŋchi waihijai kulu no ga wadin dimo dai, nimadimo nigaka kasabaŋda i’fuwo go sap ba waŋkaŋdai wanai sito i’wanai.